Bon yimɓe portigal ana ñaama teew sanne, e kañun e sandwiis en, kañun e waɗde foromaas en. Ɗi ñaanduuji non, ñaanduuji paynooji neɗɗo sanne. <hesitation> yimɓe maɓɓe huurɓe, sa ƴeewi ɗun, yimɓe jogiiɓe semmbe sanne. Ayyo.